අලුත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කළොත් <hesitation> ඇත්තටම ඒක අපිට අමාරු කාර්යයක් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා <hesitation> පළමුවෙන්ම අපිට <hesitation> මේ භාෂාව <hesitation> ගැන තියෙන <hesitation> වීඩියෝ කිහිපයක් නරඹන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් යූ ටියුබ් <hesitation> හි <hesitation> සඳහන් වෙනවා <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> අපිට දකින්න තියෙනව <hesitation> මේ භාෂා උගන්වන වීඩියෝ. ඒවා බලලා අපිට මුල ඉඳන්ම <hesitation> මේ භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. භාෂාවක් ඉගෙන ගද්දි <hesitation> අපි දැනගන්න ඕනේ <hesitation> ඒකෙ ලිවීම <hesitation> කියවීම <hesitation> ඒ වගේම උච්චාරණය <hesitation> කතා කිරීම <hesitation> වගේ හැම අංශයෙන්ම ඒ භාෂාව <hesitation> අපි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නව කියන එක <hesitation> වෙනත් විෂයක් ඉගෙන ගන්නව වගේ නෙවෙයි. මේක සන්නිවේදන මාධ්‍යයක්. ඒ බව අපි නිතරම ඔලුවේ තියාගන්න ඕනෙ. වෙනත් විෂයක් වගේ කටපාඩම් කරමින් මේක ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. බොහෝ දෙනා භාෂා ඉගෙන ගන්න <hesitation> ඒ භාෂාවෙන් තියෙන චිත්‍රපටි <hesitation> ඒ වගේම ගීත <hesitation> අහන්න <hesitation> බලන්න <hesitation> පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඒක ඇත්තෙන්ම ඉතාම හොඳ ක්‍රමයක්.